عادةً نفيق في سبعه الصباح، نعمل شوية رياضة، وبعد نفطر. نشتغل حتى الخامسه وبعد نخرج مع الأصحاب أو نقرا. نحب نتعشى في الساعة تمانيه، ونرقد حوالي الساعة احداش.